Mbaydiiji dawaaɗi ngalaa ga no feewi. Nganndu mi tan ko dawaaɗi tawateeɗi ɗo, kañum e dawaaɗi ngarɗi. Ɗiin fof wiyetee ko dawaaɗi tuubakooɓe.